Lakú faa´ra jná relýna jan dsa mý guíi o dsa i ta jmí’ lɇ, ajia’ relí juó’ re fá’n ere dxín í’ ‘ñáá bá ere juá’n e la’ lɇ mý guíi eñii o la’ ba re lɇ re ñín o la’ ba re lɇ ere jmáá ere dxína ‘ñaa í’ xiru juiira bá ire juá’ jmí re lɇ ere ñín o jmí’ re lɇ ere jmⱥⱥ o jmí’ fá’ jmí’ ‘uɇ’ mý guíi exa kiaa o jmí’ re lɇ edxi kä ná jmí lɇ ú dsíi ta jmí’ ii ela lɇ mý guíi e e náá’rá’ jnáá’ e gala ján náá’.